Ny fahasambarana aloha a tsy tratra moramora izany io satria ts maintsy miaritra eky anao a, mitady vola mafimafy anao tena mitologna tsara alohany <hesitation> tanjaka ny, hatratraranao ilay tanjognanao, zay vô ho tanteraka ilay izy.